o vɛ ju a'o plankar ani dezordone'a a bera nɛ zo mini ji a mu siwo bɛ bosi mi mi mi cio o tawɛ a lemu wure oyi lena han wure han sian so wure ni ji a'o ni pu'a ni ji a tini ji benɛ tawe a besin ma hio hiase amu besin mi benɛ tawe a besin ma ɲui a'o be bun si yirawe a'o i mana a se sunu nɛ a'o zuni hɛna fua fua ɲɲɲɲ